¿Cuún ní run marú alerjí laën? Nwuél queityrac'bediraba biux tïé cos chi gwaurabaní, gula rac'beraba chi baligà runí lanyruba, ranizaní maruó zlua de-de ni rauraba, gula nurana queitynandiraba ndení rbaca gwiex laraba, chi raudizrabaní, chi <hesitation> queit-queity rzobdiraba cwuen hasta lulte zhí, chi rieraba loó rmudy, rieraba chiru ni rberabí rzoon àh deque nini queity gac'gan gwau.